<noise> डॉल्फिन एक अइसन समुद्री जीव होले जेकरे इंसानन से बहुत अच्छा संबंध होला। कुल मच्छरीयन के अपेक्षा डॉल्फिन <hesitation> एक जादा समझदार समुद्री मच्छरी होले। डॉल्फिन इंसानन से एतना घुल मिल जालिन कि ओनके ए पता नाहीं चलेला कि कब उ इंसानन के क्रियाकलाप करे लागेलिन। डॉल्फिन के खेलल कूदल और इंसानन के परेशान कईल बहुत नीक लागेला। डॉल्फिन भले ही एक समुद्री जीव हवे लेकिन ए बहुत मददगार प्राणी होले और एकरे अंदर दयालुता कूट कूट के भरल रहेला। हाल ही में एक खबर अइसन आइल रहल कि कुछ लोग डूबत रहले, ते डॉल्फिन के एक झुंड उन लोगन के बचावे में मदद कईले रहल। डॉल्फिन <noise> सबसे समझदार समुद्री प्राणी और हमार सबसे पसंदीदा समुद्री प्राणी बा। <noise>